जू हमा देश ची वेमा जो क्रिकेट ची ऊ सबसे ज़्यादा फेमस गेम ची वेते ल्वोग देखंड भोत पसंद करदा वेगा बाद फुटबॉल वेगी बबैडमिंटन वेगी वॉलीबाल वेगी कब्बडी वेगी यू खेलू ते भी लवोग देखंड भोत पसंद करदा।